باختار غزوة بدر, لأن هالحادث كان له أثر كبير في تاريخ الإسلام, كان بداية الإنتصارات, أحب أشوف كيف كانت روح الصحابة, واشجعهم في ذيك اللحظات, كيف كانوا يدافعون عن دينهم, بيكون شعور قوي, أكون موجودة في هالحدث المهم, وأشوف شجاعة الإيمان اللي كانوا تيحلون بها الصحابة والنبي صلى الله عليه وسلم.